المسافة هي خمسة كيلو متر، أنا أحب المشي وجربت قبل كذا إني أمشي هاي المسافة، وقدرت إني أمشيها بكل سهولة، ومن غير أي تعب، لكن أكثر من كذا ما قدرت، أكثر من خمسة كيلو ما قدرت علشان تعبت وما قدرت إني أكمل فهاي هي المسافة المناسبة.